أقول لصديقتي إنها تحاول تخصص وقت يومي لممارسة اللغة الجديدة حتى لو كان نص ساعة فقط هالوقت يعزز من مهاراتها ويخليها تتعود عليها بعد يمكن تقرا كتب أو مقالات بسيطة في اللغة عشان تتعرض لها بشكل أكبر.